akwadi mo ho di tatase, ho di tomato, ho di falere, ho di anaya ho, ho di gubudo ho, ho di lalo ho, ho di ayayo ho, ho di dirba.